دوست نال معافی منگن لئی فون کال دا سنواد، میں: ہيلو، ست سری اکال، پُچھن لئی ہے۔ دوست: ست سری اکال، تسیں کی حال ہے؟ میں: یار، سب توں پہلاں تاں میں معافی منگدا ہاں۔ مینوں آج سچ مُچ احساس ہو گیا ہے، میں تیرے نال آویں ہی غصے وچ بے قراری نال گلاں کہ دِتّیاں، مینوں بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تساں ہاں مینوں کافی بُرا لگیا سی، تُسی بینا سوچے سمجھے کہڑیاں کہانیاں برائیاں سن۔ <hesitation> مینوں پتہ ہے یار، میری غلطی سی، کدے کدے غصے وچ میں بینا سوچے بہت بول گیا۔ پر یقین کر، میرا ایہدا تین تُوہوں دِل دُکھان دا <hesitation> کدے کدے چیت نہیں سی۔ تُو میرا سب توں وڈا دوست ہے، آپے میں آپے نال گَل تکرار نہیں چاہوندا۔ دوست: ٹھیک ہے، اگلی وار کدے وی بینا پُچھن، تیجے دیکھنا پَوے گا۔